هو، مالیزیا یو څو مهم دودونه لري، چې د روژې مبارکې میاشتې وروسته لمانځل کېږي. په دې جشن کې خلک نوې جامې اغوندي، جومات ته د لمانځه لپاره ځي، خپلوانو ته ورځي، خواږه خواړه چمتو کوي، او یو بل ته بخښنه غواړم وایي. ماشومان ته هم پيسې شنه پاکټونه ورکول کېږي. دا دود د کورنۍ یووالي، بخښنې، او خوښۍ څرګندونه کوي. مسلمانان او غیرمسلمانان دواړه په دې جشن کې ګډون کوي.